<hesitation> Karazam-borogna fantako magnavaka ananjy amin'ny alalan'ny feony zao a valo: akao traotrao a, papango a, martaigna a, perroquet a, fody a, <hesitation> toloho a, vorondolo a de drônga.